Reje sa ora henendeme a eje ora unyi bha rene a hifumelo bha erir tutu eriri ehumọ ẹzan, ora reje eriri a semene re. Bha reje eriri ora reje sa mmeme bhinya hiso mbhono nthii rasan mbhoro, nsi bhoven aosi mbhoro nse bha eriri aru nra nyi obhazi sam nta mpare nthum bhukwa, nsi ruko bhenyi, bhenyi sam aru bha nta unhohoa bha reje a hifume to bha robhen a- eto tutu tutu ohuma osi oba nta robhen a- tor rozan o. Bhenyi sam o, bhenyi ohokpoma bhenyi okpoho, nsi ruko nva bhenyi ozama ora obhazi gwe obhana bha hokpoma honyi. Nta mbhoro re aru nta mba nda nsi bhove aosi. nda bhimbhomara, sa mbhom moro nda mbhoone, nda se hithom a hiyubha hiiva gww ora hithom usa. Nda se bha bha rezeh usa sa mbhoro, ekure eyona higbaovone anum nra ojer unwe usa, sa mpare njer unwe nyi be. Bhanoo sa bhaku bho bhathaarathaa aunm nkubho njer a jer o. Sankubho njer a rejero onọọ omeme onang hothene njer o, sa ara anang hothene bho abhaana hobo bha heyoọ nta abhạạna hobo bha heyoọ nta abhaana hobo bhaa heyona re, akpene do rehon aaso ọ nzia unvoi bhojer rehon, ozama bhanọo bhaavi bhaavi orạ nzena rahon o. Bhojer rehono, bhoro nang hothene bho and sara anang hothene anang kwe refe refe nzia onogwenjene egbee evoi onar. Ozama sa anang hothene kasen reje sare pin bhanoo bhakubho gwa agba bhayina hothene. Amanwaana, sosooru oro saa ayina hothere aona gwanang kwe refefe. Nyindo ramon a- thethere ja ara rahumo do rase bharoso. Antha dambhoro kwa usa re nda nse bha meeting ehob. Mgba mpa ehob, mpa ehob je ehor e hobhara redemene. Anum sa mgba nra ojer unme. Huyanga huyan kwa nsa nte ovunne akum sa bhanyi ojer unwe. Bha nta asa bhazena bharo anum nte unwe, unuoi unwe hojer re, huyang a kwen a kwen, huyang okpoho sa habhnyi, ma sang hana nanang be imame jeo nno be ano sang huyang okkho sa agba anse no sa nthaa be ani, sa bhakubho bhasa se so bhaa meeting usa adabha nnangojer unwe. Nda nji bha- anume ehob aru sa nza nra ojer unwe. Sa nje unwe, sanjerr ramon a hithene. Ara ika mpoapo hothaa san bhoro bhahovvne usa, nda nse bhahovune ehob o, ada bhanyi unwe nda njer ramon a hithere, onwo oho- ono gwa oso ara onang hothere, sa bho jer ramon a hithero, sa nza bothaarathaa ara ika bhausa bhoro ntan aji nre, sa ara anang hothere gwa anan kwe refe fe nang kwe ref- fe nzia bhanoo benfene an nyi do ramon a hithere jaa rahume do rase bharoso. Se ebhoro meeting gwere ede ejibha dues, bhanoo bhapay, bhapay ikpoho ibe, bhakpe ikpoho ibe. Onoo oho- onoo onyi akpoho aaywo, sa ara hanyi oja asi hothuro ova oojer bho, asi hothum no ova oojer bho anyi ramon a hithere, <noise> asa nnda mbhoro re aru, nda sebha meeting aroron sa mgba nzen bhaase ozama ado se horeghe eyina gwe bha eriri. Enang gwe bha ope ohomhom. Sa ese re, sa eda enang hithere saa ara hihumo enuso <hesitation> anum nzeng bhaa rovon sa rohor enusokwe. Anang hithere sa ara ad humor rovon se harese bharoso. Anyi ramon a hithere, sa abhoro re, rusi rukubho sa okpoho honyi, ada anyi okpoho gwere, ozama hovune a akwen ora okpoho ma ohumo hovune hoseee bharoso o anyi okpoho, nzia refane aasen sare ekubho, sa ado era enang, ora bhanyi ado era etee o, e humo enang hothom araa hothum a bhanusokwe kwa hokubha hafa usa re, hiiyang hikure sa ezee eku ara hithom honang. Ara tee bhanyior nyi okpoh ehumo eriyi bhanoo ba ara bha tee bhanyi ehumo ewunene hithom sire bhanang nzia usa ọdọ ọhumọ odaam o.